لو بامكاني ان انا نتعلم لغة واحدة فورا هتكون اللغة الإنجليزية أولا وأخيرا. اللغة الإنجليزية دي من اهم لغات العالم، فهي اللي بتحرك كل شيء في العالم ديي. هي لغة الكمبيوتر ولغة الشغل هي لغة كل شيء، ومن غير اللغة الانجليزية أظن حاجات كاتيرة كانت هتتوقف. فاللغة الانجليزية بالنسبة للعالم اللغة الأولى بعد اللغة ابتاعتهم، فمن اهم اللغات طبعا نقدر نتواصل بيها في أي دول وف أي مكان وبالنسبة لي اللغة الانجليزية هي اهم لغة.